تم سمکھییہٕ انسانن سۭتۍ مگر تم ٲس مختلف تکیازِ انسانن ہنٛد پأنٹھ ٲس یمن ہنٛز سرگرمیہٕ تہٕ طرز عمل انسانو نش مختلف۔ تیم ٲس انسان کھیوان۔